Fandrahoagna lojy: alaigna lojy iny sasagna tsara avy eo ata agnatin'ny rano mi- ata agnatin'ny rano efa agnatin'ny vilagny avy ake andrahoigna helahela, helahelamasaka izy, izy kôa izy fa masaka igny am'zay malemy zay atao an-tany, izy malemy igny am'zay atan-tegna am'zay le ohatra raha tian-tegna afangaro azy igny ohatra tômaty e, tongolo ô, de igny am'zay miôva miôva miôva lokon'le rano lasa karaha maintimainty karaha sôkosôkôla zay, amin'igny izy efa masaka.